Ane mpano nakulanga paona zaliwe kutibawe na mama. Tali ni itilafu yonsi iya kutikunde na linulua leonsi waa. Na liniempuma nyingidi shule ya msingi. Pakwenye pilaela na nini mzaliwa pakwenye pilaela. Ni shule ya msingi na sumile na mala pakila saba pilaela kwenye paa. Na mala kila saba na ajita iduku faulu. Sekundari. Sasa paampiti papa na mazidi sekundari. Ya msingi tisina tisa. Tisina tisa uyu. Paampiti papa nata lazimisa nga umwanu kumutuala kui shule. Nga tali kwenye nivini ya kulitu lazimisha. Tui atuala. Kubaba atatalike ntu falu kulitu sekundari. Na mazidi la saba nikari miaka ili. Hapaangaanda. Ngitha patu muchumba wane. Hataa njimala kamaka waide. Pakatuwa fungi indo wa. Kamakawidi indo wa tuafungile iru fumbili, na datu. Mwanu wangu wanza neza nafaniki wakupata elufumbili na tatu. Wakujiri elufumbili na tanu. Muni na elufumbili na nani. Muni na elufumbili na kuminambili. Na yama bacha elufumbili na ishirini na nini. Kwa hiyo, nafaniki wafa kukufika dikwene luhi. Changa moto ino kupela kune nene na yanane. Nemu maisha yane, alamazima talenobo vuhosi huwa. Nari kwenye mbwana wanewa afwa, aubo vuhosi huwa, tako edi. Manichangamotu ziya maisha sile, zinolazima pakampati. <noise> Kusumesha yana nene. Mgomba maitaji hosi kulonda nene. O, nemu changamotu ya maisha, aaa. Ilipo, kulilipo eneli. Lakini ponakulanga nene mkola. Aita, lipo nari nazazi yane. Ilipo ene afwa. Yata yachilipo ngari ya kansaji ya sipo ya afwa yonsi. Kuhichangamotu, aliviri ya maisha yane. <noise> Ni wakati ziya eneli, ilazima madili ya polomoke. Manumwana panukukula pasibaba kwe. Wewe mamuli gwenga. Ukulelaa na alu mendo, na yasungu. Ilazima madili ya polomoke. Kwasababu kwe panopali baba oku, pila paritofauti. Na panopali baba unamamao, panisha. <noise> Na panopali mamao wenga, panisha. Na panopali baba uwenga, panisha. Kwa hivyo ni mwaya nane, kulinga nafino baba uafwa, nashala nene kuyalela nenga. <hesitation> Kuhichangamotu pakengili, kuyama madili, pakenge, kukukulangati ya ligyu, kunduta nene. Ilazima kwame. Mana neneji, mama nene nenga.